Au lebih hele makasufuk daripada nanaa. Nah kalo ita bisa juga ita setengah mati klau makasufuk sona ita lebih malole londiak.